<hesitation> Salady no tiako kokoa satria ny mofo mora mahatofoka dia mora voky aho. Nefany an ny singa ao anatin'ny salady tiako daholo ka manjary mahahelo aho raha toa ka vokin'ny mofo dia tsy laniko ilay izy avy eo. Dia aleoko tonga dia tsy misy mofo.